طبعًا إذا كان بإمكاني أختار قوة خارقة وحدة أساعد بها الآخرين فبختار قوة الشفاء؛ -لأن -ه- لأن هذه القوة بتسمح لي أساعد الناس في التغلب على الأمراض والإصابات ،وأقدر أخفف عنهم العناء ،الشفاء راح يكون له تأثير كبير على حياة الأفراد ،والمجتمعات وأنقذهم، <hesitation> واخليهم يرجعون عندهم أمل من جديد في الحياة.